Ararar omosi nu <hesitation> okunu omovamyo moya ovram egi no mogidi okunu moraja owana shiye unwadunow mosoweiri ovu inwi oyun asweivi omovram onyan asweivi mọ sheke edegineye mọ kun <hesitation> ivom uvainow oyimonyonke ubomuayinow moder inum mokpo amin momene umenivomvai dọ omomosi omon ude omovramyo omomosi ovonu ude omovranyo ovabene okunu oderin oderin mokraene okunu ude omovamyo modian muvayno ode omavranyo. Onu etan iva. ode omairan nu osom inwi adu otimtim <mouse> otul omovram <mouse> mogen itivinow, odinangine ogen ovramyo dọ mọ doiny asainy arararyokre iyinu omomosi mo gen mu inwi omavram omosi okiru mogene ija omovram ovu kom omesehi ine onyan ekrenogbarigine otayan ovram oyon uvai omosi usokimu eda nu eji nu ovomodidiom ohu nu mutaesi uya dọ ovramwo omọ mugidioyi ma- a- a mubregen bene, bene. Modukomu oyi momon ubregen doku, doku, omon. Ekureriyo mugid mon manmu <hesitation> abom u ụvay omomosivivi ude ararayo iyan womgbora mikie omomosi mi mene dọ omomosi owene mowa okunu inuasuno imatul <hesitation> mokpane mọ mavakine esika owaneta otamu ohanhina ka nunu muderiya ovonde oge ova lavanete avinow utomu okunu ivonow abokunumogborar <hesitation> utom boye krese imomosi eyam inwadubaw eya me sise kutọ ede sọn ovram ohorbanrni dọ imu da neni eveken oho mesonkeni ivram omon asweiy isom, ufainybaw aswey baw isom dọ mu monu okum da wọ mobol omoyo kunu oma tul omovram ovaja <hesitation> ebokuwon omona mamu, omome omome movonu omomai ovaja oweyvivi omokavaja utomu okumu ogende aswey ufanyo dayo nu oyo avre <hesitation> aswewi baw enyan aswey dier evlanhirie. eknonhine nu ewey eyaw inway uvite ekrenogbagine ufany omovram ugenufainy okuvey kpenu utadiana uyan inwi fwom omosi nu oyinu omomosi okuva yam utomwo blolosemya ekunesi inwikio inwikio eyanu inwadubaw enyin mu umeneuvaiwo unyen ovramwo nuwo ovramiyo ka baw egen okwei eveke ikpoki egen dọ minakpe me gbresinwiwo, megbresinwiwo. Meta uviti me ta ubavi okunu vekem ekenyo vekem uvaiyo shire yokurom yokurom inwi udom yo ka moguwo dọ inum nu imemehinete nu udiante mu imwi okuva yokurom omo mu nomane kpey utom boye krese imomosi evon nu imomosivivi evamagineteinm okunu nunu baw me sọn ovram nu uba evomeja dọ eyan inwaduba me sise muto mfen kiri mando baw eta dian mu inwikiyo ovivi onu ohona nu ekeny ewei <hesitation> oveneteyo dọ imomosi nu etate ubi bekeiyn ekuru megen imivram nu etate ubi bekeiyn mando ovramiyo owenenyankubo ku omovram nu uyan okpoki ukien ota du eki dọ ovon okpkiyo obo modian ebuiny ke mu eki ukien okpotki mobregen nu omovram imomu owane menekuwo kom imo mene dọ nu omene nu ova yonkubo ubo nu ekeinyeweiy ova jateyo imomosi ovu mogidi ovram nu oyanuoyi oyan muvai dọ mọ yonkubo esinu oyi oyen sisi <hesitation> ovram yọu moye peni mado uyenbaw odiom ovu monyekụbo mu ovu do imivram nu ogbagine ivom atombaw imovuka imo ebuiny nu me diana dọ eyan imivrame eburny nu imivram evu mediana uta aye nu ude ivranyo uyaw nu okpoki ukubaw utwọ nu evomekorarin mu utie nu evomeya iyo ikur mital tul okuru imo mabiyeka me <hesitation> ijalam baw ija mu iruri imoyo dọ ubiete imo mu edianebuny, ubiete imo nu meyekeye Krese imomosi eyanu inwadu megena ewey nu etate sukul enu bekeyn ekar inwi mado evon ivram nu atom itekine ivram nu inwadu ivenete mu ekeinyewey ey yon mu uvay eyaw inwikiyọ mo vay kubaio ovivi, ida vire, ida avire nu omovram oyan ka mi mene omomosi oya ivom now okpasike ekun omovram ikunu mimene omomos mo sise unwadu nu inwi ovram nu oyi movaja utomu okunu ovram yò oyan avre dier <hesitation> do ubo nu mokpein ubo oho muderiya oyika aswey dier yo mikpavuoyi <hesitation> ifen iva iyin avre do ovu mobeneke ukpa mu ovu oyo ubo mi meneta utomu okunu avire atumeva eyan bonu ovire ovu ovo mo mahinesi inum movu oyanu aswey nu ovu momon nwi ovu nu oyika mobine oku nu moyen udo aswey utom utom uboyokrese uta nyanu ovram avire nu avire nu estireke ewey, eshireke edegineye, eshireke imomosi me munone inwibaw ma mu inum nu imomosi nubaw enwunenen mu ekeiny ekeiny ewey, ekeiny we nayo enyanu imivram nu ogbangine omomosi oyi- imovuka eshireke imomosi oshireke omo mu inwibaw uta vonu ode ọvramyo uyon mu uvom uvai ivom uvayo muvay, ivom uvaywo itary ibara, itary ibare vlev nu iyary mi towo ubido muveke ekeinyewei ugokuro okunu inu asuwo imatul. Yaw udiermonam nu abo mu ovram dier ovivi nu abo do ovramiyo oyin owey nu aswey isom onyan are, odo mene piwaka ovrenwn me kotu oyi me kperia wo omosiyo ka mu- nwane ta kperia avirenow omo ge ovirewona na onanyi aswey dier nu miblemase nyokume ubo kwekay ekwey do utom nu oku nu ovreyo oyin ovrevi mo kotu ovire vinow mo yon mu uvum uvay mokperiya utom okunu ovire yo oyi nu ovire vi mo vonu unyenvaynow mova kiey ederi ge ena bonu ewey ena bonu evo meyenu. Omosiowey nu inwoy from mija ura bonu omosi nu omovram evo meyana do <hesitation> ed veken nu ovireyo oyinu ovire dier, ovireyo oyin ovire dier do veke oyiku omosi kpeiny nu abo imomosi evwon ekenyi ewey yi eyokuro yi ewol yi eta mu ekeiny iki eni etam mu adwe imosi evwon imosi nu esom fien omosiwo ka abo inaka arar nu misiresegugun mu omomosi omosi oyan unwudu nu okuru veyen inwaduno kiri mogena nunu oyanu ovram oya. <hesitation>